Min godi laɓi fere-fere. E wodi laɓi ko ɗun hetta ta gawri, e wodi laɓi ko ɗun hettata folle. E wodi laɓi ko ɗun hirsaata dabbaji, kamaa geroɗe. E wodi addahi ko ɗun fee'ata leɗɗe.